wodii banbanci ɗemngal be numo ngam ɗemngal awawan a vulwa himɓe nana amma taànumi hunde wala moàndata ko a numi